Igny gn tena mahavotsy olo satria <noise> igny mora gny fandefasa anazy. Ahodikinao gn lohany da mandeha gny rano. Da vonoanao koa gny lohany da maty n rano. Igny izany vetivety avao gny mahavelo olo; da igny avao koa gny mahafaty olo laha amin' gny tany maiky. <noise>